Sa sait tuu olukõrraga iks peris häste nakkama. Ma ei tiiäq, ma es olõs suutnuq niimuudu nigu, noh arvu saiaq, et kiä om mõrvar ja kiä ei olõq, et <hesitation> sa olõt vist näütlemises täitsä luudu.